मेल मेल दौपर है मिग्रेसिओन् खलम। मिग्रेसिओन् अ मज बेबुस्तुअ है। जिब्ल है दौपर है थन्द जग निप है। गोरोम् जगेउ है फुइअ। थपिन थकएन। पे थन्द जगेउ है दौपर थपतु थेगन्। थन्ग् न थन हनेनुअ जिब्जुन्तु जिबु मन जने। सेर नफर मन कैन गोरोम् जगेउ है। भेसेर सिप्जैअ थन्द तैमो है। भेलेक् बेलेक् दौपर है मिग्रेसिओन् खलम। जेरै दौपर बो। हन्ग्से फुर्ब खलम। भेजन् बेजन् जग निप है। भेसेर बिरे बिरे फुइन नि है। गोरोम् जगेउ है थपुइअ। जेरै है अलस्क, सिबेरिअ। भेसेर दौपर है बिरे बिरे फुइन नि है। इन्दिअओ, इन्दिअओ है। भेने जै गोरोम् जग न। रहै बन्ग्सिन् बिरे बिरे थन्ग। अम्प्रै बेसेर जिब्ब त्सो मैन दौपर ज थर। भेसेर बिन चलरिन्ग्, सैज् न फुइअ थर। अर बेसेर मल बब हर् सिन्ग फुइअ। भेसेर सम्रम्ब जो म जो म। एक्दोम् एकिलोगि फुइअ। मिग्रेसिओन् खलम् दगै। मल बब हर् सिन् हर् सिन् थन्ग् पेर बेसेर।